Oyi we'aa su'aro, a vɛwe dɛso mibin, nɛ a su'aro wɛwe nɛma zin, hanyi zan aho loo, acio adin ma uan, avɛ dee mazinh, ari ɲuma lee a ii deh sunu dɛso a mu we su'aro nɛ fuaa.